<hesitation> le nyea gbɔnyea le egbea akũmɛ, ebli wɔ kudo <hesitation> ama dzaba eye me ɖu. Ɛ desia, ama ɖe le miagbɔ le fiyea eye nyĩ ŋtɔ me lɔ̃na. Me nye abɔme be ama enyeo. Me va yi ɖĩnɛ le agble me o yɔnɛ be asɔ̃bui. O gba yɔna ɖe be aʋuvɔ. wo sugbɔ. Me tsãnawo vivivivi va ƒonaƒu. Eye, me va drana eme ɖo kekeŋ kpoa a fiɔtsilɛ. Eye, me tsona dzina deku, atsɔ deku ɖo adokpodzi, deku la bi, ma toe afĩ ashuĩ. Me sɔna dekutsia kɔna ɖe adokpo dzi. Dekutsia bina me lunɛ, a bi kekeŋ a lui. A trɔ ɖe tsakitsi yi le gɔ̃me ne dekutsia, a ɖe dzo. Evɔ me trɔ tsɔna kpɔtea ke kɔna ɖo adokpodzi. Ne me kɔe ɖo adokpodzi nenea, me va yi tsuna ebese, a tsu ebese nyuiɖe a me, a sɔ kɔɖedze eme. Gbɔyebesea le alɔdzi nam. Me wɔna numawo kekeŋ kpoa ye me tsɔna ama keŋ a kɔna ɖe eme keŋ, a va tsɔ sabulɛ a tso ɖeme. A de dze eme, a de kub, ne me kpɔ agbitsã me dena eme. Mi yɔna lãviɖe be, lãʋeʋe me sɔ dena me kpoa nyea me ɖunu vɔ. Akũmɛ ya be ɖaɖa ya me nye nu sesĩ ɖekpeo. Etsi ye a ku kɔɖe adokpodzi, wo ŋ'tɔ eva dalɔ tsia me e kpɔbe exɔzo viɖe, ne tsia e kpɔ be tsia xɔzo viɖe ɖe kpo aɖewo a ku wɔa a kɔɖe tsiame a blui a sɔ ƒo adã nɛ. Ye a do zo doe ba fiɔ nyiɖe. Etsia la ve kpoa, wo ŋtɔ egbe kpɔ le tsi vena ɖo kpoa; ne ekpɔ be e sugbɔ wunu ye ma teŋ ku wɔa kɔɖe me zeɖeka a blu wo kekeŋ zeɖekaoa, ke a ku tsi, kumɛ si ke le adokpoadzi a ku ŋtsi kpɔtɔ viɖe eye a kɔ wɔ ɖe me. Ne e blui kaka e kpɔ shigbe be <hesitation> ewɔa e change e trɔ le nuame le zea me kpoa a trɔ tsɔ etsi zozo ke eku kpɔ, e ku daɖɛa a kɔ kɔɖedzi kpoa a blui nyuiɖe kpoa, kumɛa gbe bi nawo kpo ale, Ye kpo a dzi afakɛ ɖe ŋtsi kpoa a hɛ kɔɖe agbã ke ne nyɔ na wo ŋtɔ o be ya ha ɖe me aha kɔɖe me kpoa evɔ. Ne enyɔ ne wo ŋtɔa, ne ava yi dzi soɖabi aƒeha ɖe kɔpovi ameve ɖe a nu kpoa, anyi ɖe ɖzi kpoa, ne egbe nuvɔ kpoa, a ɖu akũmɛ mlemle lãme a kɔnɔ. Evɔ a yi ku tsi e le kpoa e mla yi.